يلا أخوى أنصحك والله إنك تمارس المزيد من الرياظات مثل الجرى ، <hesitation> ولعب كرة القدم يعنى بتطلع تتمشى فى الحارة وكدة، كلها أشياء مفيدة يعنى والله <hesitation> وأنصحك بعد إنك تروح تشترك فى أى نادى قريب وتتعرفلك على الإخوة هناك يعنى وتلعب معهم ده الى إن شاء الله يعنى بيشجعك إنك تلعب رياظة.